Bere au ma ḡegu moni, au tu bara iaḡo samoa ḡana. Au na karavei samoa auraviniani tu, samoa tu asi laskoro gabuna, asi lema gabuna, asi vaḡivaḡi gabuna. Gia tu pis en hamoniai ḡetanuni tarimari. Bena au mo samoai bara laḡasi, auna bara veia ḡaukarana tu bara haroro monai. Benamo rubu ta monai bara se- bara sev es haroro tarimana, benamo ḡia ḡetanu maḡuri nai bara tanu korana ḡia na ḡeḡanirini ḡaniḡaniri tu lagilagi korana nu- niuai ḡedaridarini. Ini papua niuginiai kara taḡanini dagarari mabarari monai tu boḡanin bona ḡita ḡera ḡita tu- ḡita kamasi ta maḡurini ḡia maki moḡesina ḡemaḡurini ḡetanuni, ḡia tu dia vei- varaḡe varaḡe tarimari, ḡia tu viuravini tarimari bona vinivini tarimari e boḡitaiani neganai ḡia tu barau gekoranamaḡiani tarimari ḡia tu fura eḡabiani neganai monai stoa danu asi ḡeopereitini, faraimisi asi ḡerovoni, mabarana tu ḡeiaḡoni rubu ḡana barau ḡetomarakariḡo viniani Benamo mo taimiai tu dagara ta asi eḡorani mo- mo gabu nuḡanai. Benamo ḡia tu monai maki na- na ḡoi asi beḡe lemamuni. Vaḡivaḡi ta asi boseḡagiani o baru o vevane, ḡia ḡesi bovekakoni neganai ḡia tu vanaḡi vanaḡi ḡia tu likitaḡo moḡo tarimari. Dainai bena au bere ma ḡegu moni au tu samoa ḡana mo bara iaḡo korana auna auraviniani karavei au samoa ḡana bara iaḡo au tu mai maḡani- kone aḡanin aḡanini neganai aḡani- iaunamoni dainai moḡesina gaburi ḡari bara iaḡo monai bara tanu be maḡani- kone mo bara ḡani- buka. Ḡia ḡesi moḡo bara vererebuka-ḡoi. Ḡia ḡesi mo baḡara ḡuriḡuriḡoi bona auna ḡia aḡitarini tu ḡia tu kantri misina benamo moḡesina ma ḡegu moni moḡesina gaburi bara iaḡo bara veḡata ginikau ḡegu moni maki bara varevare viniri tarima ba- tarimarima ḡutuma bara dururi korana tarima vanuḡai ḡetanuni dagarari tu nega tari tu ḡia tu niu lauri na ḡeri numa ḡekoberini o nega ḡutuma asi sediri o firifouri mero keikeiri buḡitarini tu bena moḡesina gaburi ḡari bara iaḡo ḡia bara dururi ḡegu moniai ḡeri ura dagarari bara voi o Ogoḡami tarimari kika bara dururi benamo mo tanu namo bere ḡora ḡegu ministri ḡaukarari nuḡariai maki na- na tarimarima bara vadivadi viniriḡgoi goada bara viniriḡoi kokore bara viniriḡoi bena ḡia ḡetanuni maḡurina tu auna auraviniani dainai au tu maḡegu moni kavana au tu moḡana bara iaḡo <hesitation> benamo ḡia kika moḡesina bara dururi lubu lekenai o maḡegu neganai bara veduruḡoi o tarimarima ḡeri nid nuḡanai au maki monai vada ḡeri funu ta bara voiaḡoi o bona ḡia boḡitarini neganai ḡia tu nega ḡutuma tu davara e baregoni neganai nega ḡutuma tanu asi ḡenamoni numa ḡekokirini nanu ḡevetaun bona vito ebaregoni korana ḡaniḡani tu dia barego. Senaḡi ḡia ḡeri maḡuri laif stail moḡa- moḡa dainai benamo gia tu moḡana bara iaḡoḡoi benamo auḡegu veduru to monai bara toreaḡoi. Au ḡegu iaḡoiaḡo tu bara iaḡo bara veduruḡoi lubu rekenai bona fisikol lekenai maki bara dururiḡoi korana ḡia buḡitarini tu davara na nega ḡutuma ḡia ḡeri tanu ḡarori mabarari e distebirini be nega ḡutuma ḡegogo toḡa gogotoḡani. <hesitation> gabu ḡevetauni pemenent numari beḡene vei-ḡana dainai bena au tu ḡia moḡana bara iaḡo tu bara iaḡo bara veduru moḡo bona ḡegu iaḡoiaḡo anina tu moḡa. Tarimarima bona lubu lekenai, gavamani lekenai bara bara dururiḡoi. Bema maḡegu moni o ḡegu iaḡo anina tu moḡesina dainai. Dainai benamo au tu samoa a tuḡamaḡirini. O gabu ta ta tu ḡia maḡeri maḡari senaḡi maiḡesina kantri misimisiri boiaḡoni tu nid tu barego dainai auna tu samoa ama tuḡamaḡirini.